Mam ni san wum sɛka bee goo puan, sɛla n ni wa'am n puti'irɛ puan na de la, sɛka ti tiisi la muurɔ zo'e, vo'osum la vom doli la tiisi la puan ti nɛresaala vɔna, tiisi bɔ'ɔra nɛresaala la dɔɔrɔ gee suŋera tu saania la tuulegɔ puan. So mam san ni ta wum sɛka yu'urɛ, sɛka n ni wa'am mam puti'irɛ na de vom la imma'asum, vo'osum la putisunɛ dɔla tiisi la puan.